الأعتزار بيكون بحجم الخطأ، يعنى لو إنى أخطأت خطأ مرة فادح بشخص، فلازم لازم الإعتزار يكون مرة كبير ومرة واضح ومرة صريح، ما فى ضرورة للمماطلة بس انت غلط أبس نا غلط، الإعتذار لآزم يكون صريح وبصورة واضحة، وبحجم الخطأ الى أنا أخطاته.